إيه يمكن، خلي نجول سبعة إثنين إثناشر خمسة ثمانية واحد أربعة عشر تسعة صفر خمسة عشر و <hesitation> ستة <hesitation> ثلاثة إحدى عشر باجيلي ثلاث ترجام، <hesitation> أربعة ثلاثة عشر وعشرة.